Mbô fomba mbô hampanjarinjary ôhatra togno hegna an-tegna mbô ho tsaratsara zay, mila <hesitation> tsy atô mafy be afo e, atô malemilemy afo i, izy aminje avadibadiky i, atô ela- atô ela zaigny vadibadika, afo tsy de mafana tsy de mafy beo lerlera fôgna, de avadibadiky. Refa izy masaka tsara fo tsisy ranorano zaigny, fo masaka zaigny e, efa amy itiàvantegna azy i, zay vô izy manjary hoanigny.